Este bueno nja kuu iin televicion njakun chí nuku xa'a kuaku yukan yunja kuu, ndeyu taka iin iin noticia e onde iin ño'o njika ndenji ño'o xaiyo kanjia yuate hora kuñi ndoja nja este yuu kuiya telexu iho botón eskuiye yó te kochinot yo'ó este ño'o taka tumo'o nuu yo'ó ño'o iin yo'o va'a net natni iin ni xeña'a, nriate xuu kuu kuan kondete nuu tuu xuu xuni maní ixi yuu vivi pero nima njo ondeó.